Laha ty fomba fanasivana noho fanavaha ty vongandraha maliniky noho vongandraha bevata aloha. Mangalaky maromaso tena, le samby atao anaty maromaso ao iaby raha rey, bakeo kororohy amizay. Lafa kororohy raha iny, ze maliniky rey mihitsa ambany eo, fa ze bevata rey mijano anaty maromaso iny avao satria tsy tendriky loaky amy maromaso iny.